ଅଗର ହମେଂ ଗହାଁ ଜାଊଚୂ, ହେଲେ ହମେଂ ଆପନା ପଡୋସୀ ଥୁ ଇତା କହୀମୋଂ କି ତୁମ୍ହାନେ ଟିକେ ମୁର ଘରେ ଏକେ ପେଡ ପଧାରେ ପାନୀ ମାନୀ ଦେଖେ ଦେଖେ ଔର ପାନୀ <hesitation> ଦେଖେ ଦେଖେ କଲେ କି ମୁଂ ଅଖେଂ ଲଂବା ଟାମିଲେର ବହାରେ ଜାଊଚୀ ତା ଯେ ପେଡ ପଧାରେ ମୈଂନେ ସୁଖୀ ଜୀ ତୋ ଯେ ଥୀ ପାନୀ ଟୈମ ଟୈମ ରୁଟେ କେ ଦୈଗେ ତବ ଔର ଇଥାରଲେ ତୁମ୍ହାର ବହୁତ ବହୁତ ଆଭାରୀ ଥୀ ଵିମୁଂ ଇଥାରୂ ସାମନେ ଵାଲା ଭୀ ଖୁସେଜୀ ବଗଲେ କୀ ତୁମନେ ତାଟୂ ଏକ ଆଗରା କରବା ଔର ଆଖରୀ ରେ <hesitation> ଧନ୍ଯଵାଦ ଭୀ ଗଈ ତବ ଜୋ ଥାରୂ ହୈଲ୍ମେଲ ବନୀ ଥୀ ବହୁତ।